Bugum bɔlepi duma de la bɔlepi bii magazin se'ere n ni basɛ ti bugum niiɛ, bii peelum bɔna zi'an puan, bii lika puan. Ba san ni ve'e bugum ki'isɛ zi'an bii deo puan, ba ni dikɛ la bɔlepi ki'isɛ ti fu nyaa san di'e zi'an ti bugum la ni di'e laŋɛ la ti la nyaa doose bala nyaa wa'am na niiɛ bɔlepi la puan ti zi'an la za'a nyaa niiɛ. Bɔlepi wa me n ani se'em la di ani mɛ ŋwana kilega leni, basɛba nyaa maala e zina beere ti di golum golum, yɛsera la sɛla woo n teeseni la. Fu ni dikɛ e mɛ, a tari la gbara ayi ti fu ni dikɛ e nyaa ni zã'ɛ tume zugɔ dise'ere n ni zãla e, fu wan dikɛ e zã'ɛ tume zuŋɔ la puan nyaa ŋmɛregɛ di basɛ ti di yula, ti fu nyaa san ta di'e bugum la time sɛka bii saŋa sɛka ti di ni laŋɛ, ti fu san di'e ti di le kiŋe.